Mushuklarda uchraydigan umumiy sog'liq muammolari haqida aniq ilmiy ma'lumotga ega emasman, lekin mening fikrimcha mushuklarda buyrak kasalliklari, oshqozon ichak muammolari, siydik yo'llari infeksiyalari va semizlik kabi muammolar uchrashi mumkin. Sababi ularning yashash tarzi hamma <hesitation> mushuklarda bir xil emas va <hesitation> ularning yoshi va <hesitation> genatikasi yani zotiga qarab turli xil shakllarda bo'lishi mumkin.